أحسن وقت ديال العطلة بالنسبة ليلي هو فصل الصيف، حيت كيكون فيه فرصة أنني نتلقا بالأصدقاء لي كيجيو من مختلف دول العالم وفيه كنستمتع بقضاء الوقت في الشواطئ وكذلك المنتزهات، وفصل الصيف كيكونو فيه النهورا طوال وكتقدر دير فيهم بزاف ديال النشاطات، وهذه حاجة مهمة.